Buen pues kaung re ku'uey kunji'a se kaung tumem para manatsajau re ku'uey kunji kunji ba'us pues takem kuande limy re ba'ey lantju ma'ejep rapu re mas kutsa'au y make kon lapay maey matsajau ka kuando tu'um bat'ey batsajau pus kara kara bum'ujul ndibiejen o bum'ujul stakat de mi'ia rapu pues hay veces kje kje lapay la'ua o lapay rapu se ba'us kinkinyie njua la pu se limy kunji'a chiu nji ngum'au l'eje limy rapu rapu re nejeiñ ku'uey lik'iajam kutsa'au per rapu nip lem limy rapu lapay y chu many pues limy rapu chu rapu re ta ta batsajau ku'ey y bum kuando batsajau rapu ku'uey mamujul kon mjiung ngujue luuik ngujue se kua mananaung pues bien kutsa'au rapu ku'uey y rapu ta kupu rapu baey landu'ju se limi kunji y limy kara ba'ey rinch'it rapu es la'ua nja takem kunjiy batsajau re ku ku'uey kon mi'ia re lapay lasal rapai ba'us kunjua y lapay la'ua rapuse n'iat l'eyk kunji'ia nejeiñ ku'uey likiajam kutsa'u. Y si kimiang ndajap pubak'ja pues kiki y si mjang manaey mjang kua manamejep kon ne ngup'uy nijian manaju namejep rapu pero ya rapu nejeiñ jaise rapu ya nejeiñ jaise kua bumang mas manaey natsa'aun re ku'uey kupu la'ey latsajau y ka ka limy lo pues lutsajau rapu ku'uey bumejep ku'uey landu l'ejep y rapure takem rapu ku'ey y limy kunju kuando ya tijian rapu ba'ey re bu'us ngul'ue re re ba'ey lan'dju kujui kujui kua lataung re ba'ey rinyijil se l'eik kareik naljaung se n'iat rapu ngja takem pero chu mani takem loke limy puma ngul'ue limy rapu ba'ey landju'u chunji ba limy rapu pores chu many va tanam rapu pero ya kuando batjung rapu kujui hice kua lumey mas lakjat la'u'u lem kua la'ju'u latsajau ku'uey pa pa k'ua manate <noise> limy se buju ker manaey manate manaey manate ndajap bute kua late ndajap ku'uey lem kutsa'au kon ne ngumje masajaung maey <noise> y va yit mapaa pues ki'iajai si kutsa'au kon rapu lapay se limy chu y chu many pues limy y kupu ma'ey matsajau rapu ku'uey kanju re kanju re ba'ey. Ba'ey lan'dju, ba'ey rinch'it, y ba'ey rinyijil rapu kanju'u ba'ey kaung takem pa munujum nutsajam re re ku'ey.